Ie, afaka mifampiana-javatra tokoa ny biby raha biby mitovy firazanana, ohatra amin'izany ny akoho, ny akoho dia afaka mampianatra ny zanany mitady ny sakafony na koa mampianatra ny zanany misotro rano saingy kosa raha ohatra hoe biby samy hafa dia tsy afaka mifampiana-javatra noho izy samy hafa izay ohatra amin'izany ny saka sy ny alika.